मेटल डिटेक्टर रान आमका खूप शायरीतेनी मदत केला। आता यो मेटल डिटेक्टर काम कसो करता म्हांजे झाल्यार। मेटल डिटेक्टर सर्च कॉइलसून जमीनीतली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्। ड प्रसारित करून काम करतात ह्याच खातीर मेटल डिटेक्टर। जमनीन <hesitation> असलल्या वस्तू शोडूनक शकता।